One ngoni aii roki paipalana umuii owo mihnamaraku, kiakia huhemarai, mi'namaraku ongi koh noworii mihmihnomoruro umui tikite ongite nino ngonikono owokoto konga, kongakite ronnanangkoh hoyori tinee tuhahngung roki tiwoninang tiko mihnamarang. Impah tiki unui nawa' rino ummuro owo koh heko fieldkori umming tiki unui no'ra tiki mingmingmaramo unnure mingmingmaramo owo ri'nonong ku rono umuro uumararo eneke aatopiring ti owo rihnnono muurimo tuuku impa tikiteko ai tokunamah ngommo roki tuurapu tiiki unuuyu muuring unnuii tikite ummuro roki tiwoninang tiki unnui unure